Foofu la njàng mu mag mi nekk. Tay, kuy bale ak kuy nakalaati. Boo jàngee ba jeexal, ki nekk si suuf ak ki nekk ci kaw bokkuñ fay moo tax ñuy soxla kooku noonu. Tay boo jàngee ba jeexal, bug ngaa yokku sa xam-xam ndax nga am palaas bu baax pous sa bopp gën a hubbeeku. Moo tax ñuy jàngale foofu, xale bu nekk bugg na faa dem.